í óvissu andstæðingar hennar í breska Íhaldsflokknum safna liði en ekki er vitað hvort þeim tekst að fá hana setta af byggja þarf hátt í fjögur þúsund íbúðir í Reykjavík á næstu árum til að anna eftirspurn tvö þúsund eru á teikniborðinu á þessu ári og næsta stríðandi fylkingar í Jemen halda hjálparsamtökum fjarri fólki sem býr við

vanda sem samtökin hafa tekist á við hungruðum fjölgar í heiminum í fyrsta sinn í áratug fjöldi lífeyrisþega hefur flutt lögheimili sitt til Spánar á síðustu árum þar af um fimmtíu á þessu ári lífeyririnn endist betur í sólinni þar syðra kæri vinur Guðni eru upphafsorð fyrsta bréfsins sem Reid forsetafrú skrifaði Guðna

sínum á íslensku fyrir nítján árum og hún birti í dag á degi íslenskrar tungu þá var opnaður

leiðtoga breska Íhaldsflokksins leggja nú við að safna liði gegn henni og fá hana setta af þingmaður Íhaldsflokksins fullyrðir að nægjanlegur fjöldi þingmanna flokksins hafi lýst vantrausti á hana til að knýja fram

kæmi á óvart ef vantraust verður ekki lagt fram eftir helgi ástæðan er andstaða við drög að Brexit samningi sem ríkisstjórn May samþykkti á miðvikudag en til þess að

þurfa fjörutíu og átta þingmenn flokksins að skila stjórninni hinni nítján hundruð tuttugu og tvö nefnd bréfi þess

efnis

er flokksbróðir og mikill Brexit sinni hann segist hafa rædd við kollega sína og komist að því að nógu margir hafi skilað inn bréfi og rúmlega það

í ríkisstjórn hafa sagt af sér ásamt hópi undirráðherra og embættismanna andstöðu er að finna frá þingmönnum allra flokka á þingi bæði frá þeim sem styðja útgöngu úr Evrópusambandinu og þeim sem eru á móti henni en May er þó ekki alveg vinalaus Fox ráðherrar sem eru báðir hlynntir Brexit lýstu yfir sérstökum stuðningi við May í dag þá hafa leiðtogar e s b ríkja hvatt til þess að samningurinn veðri samþykktur það sé ekki á borðinu að semja upp á nýtt seinnipartinn í dag var Stephen kynntur sem nýr Brexit mála ráðherra hann er sá þriðji í því embætti á rúmlega tveimur árum barclay var undirráðherra heilbrigðismála og fremur óþekktur Kristján

á þeim tveim vikum sem eru til stefnu

mjög áhugavert að fylkjast með

lítið þekktur nokkrir búnir að segja nei framboð á nýjum íbúðum í Reykjavík þarf að margfaldast á næstu árum til að hægt sé að mæta eftirspurn á fasteignamarkaði og uppsöfnuðum vanda borgarstjóri segir

nauðsynlegt að fjölga ódýrum íbúðum um fimm hundruð og þrjátíu nýjar íbúðir komu inn á fasteignamarkað í Reykjavík í fyrra og hafa ekki verið fleiri frá árinu tvö þúsund og sjö þetta kemur fram nýrri skýrslu sem Capacent gerði fyrir Reykjavíkurborg byggingamarkaðurinn hefur verið á uppleið eins og þessi mynd sýnir og þannig hefur fjöldi nýrra íbúða nærri fimmfaldast frá árinu tvö þúsund og ellefu Snædís Helgadóttir sérfræðingur hjá Capacent segir að

uppbyggingin þurfi að vera enn meiri til að mæta eftirspurn á markaði þörf fyrir Reykjavík á árunum tvö þúsund

tvö þúsund og nítján fyrir nýjar íbúðir er sirka þrjú þúsund og tvö hundruð til fjögur þúsund íbúðir að við erum ekki að sjá jafnmargar íbúðir verða fullgerðar á næstu tveimur árum eins og við hefðum viljað en það er líka áhugavert að sjá að fjöldi fullgerðra íbúða í Reykjavík hefur verið að aukast og er núna í fyrsta sinn frá tvö þúsund og

meðaltali síðustu tuttugu árin fasteignaverð hefur tvöfaldast frá aldamótum og almennt eru það leigjendur ungt fólk sem er í einna mestum vanda á húsnæðismarkaði þau eiga erfitt með að spara fyrir innborgun í íbúð en þau vilja samt sem áður kaupa það eru leigjendur

á markaðinn en áður þar sem fasteignaverð er orðið gríðarlega hátt borgarstjóri segir að borgin hafi á þessu ári úthlutað lóðum fyrir rúmlega eitt þúsund íbúðir og þegar hafi verið samþykkt áform um uppbyggingu á þrettán hundruð íbúðum á næsta ári mestu máli er að við sjáum að í ár næsta ári þar næsta ári

ekki bara inn á kaupendamarkaðinn heldur líka ódýrar leiguíbúðir á viðráðanlegu verði fyrir þá sem hafa minni tekjur vegum verkalýðshreyfingarinnar fleiri stúdentaíbúðir og íbúðir fyrir eldri borgara

átta þúsund íbúðir líkamsrækt er langmikilvægust segir Kristín Einarsdóttir sem tvisvar hefur farið í vanta eftirfylgni með sjúklingum til lengri tíma en nú séu komin frábær lyf á ráðstefnu

meðal annars þeim ánægjulegu tíðindum að mergæxli er ekki algengara á Akranesi eins og áhyggjur voru um fyrir um tveimur árum þegar fyrst var farið að skima talið er að um fimm prósent Íslendinga fjörtíu ára og eldri séu með forstig

ég lærði það náttúrulega fyrst og fremst hvað það skiptir máli að undirbúa sig vel fyrir svona átök eins og það er að fara í gegnum

og það var fyrst og fremst að stunda líkamsrækt mér finnst ég þola lyfin miklu betur ef ég Kristín segist alls ekki hafa verið nógu vel undirbúin þegar hún fór í fyrri

tvö þúsund og þrettán en hún vissi að sjúkdómurinn kæmi aftur og tók sig á og það skilaði sér afar vel því í seinni

í fyrra ég er búin að vera mjög dugleg í ræktinni á eftir líka og svo dugleg að ég fór til Perú ári eftir

meðal annars vanta hjálp við að þróa sig áfram í líkamsræktinni ég er einhvern veginn já bara mér finnst ég hálfpartinn vera skilin eftir af þeim fimmtíu þúsund Íslendinga sem búið er að skima eru um átján hundruð með mergæxli eða forstig þess þar af eru fjórtán með

og í meðferð og um áttatíu til viðbótar eru með eins konar lengri gengið forstig eða mallandi mergæxli og fá líklega meðferð eftir

áramót það er komið svo mikið af frábærum lyfjum á markaðinn þannig að ég held að það sé miklu miklu meiri von fyrir þá sem að greinast núna heldur en fyrir eins og ég fyrir fimm árum síðan dregið hefur úr hörðum átökum um hafnarborgina í Jemen en neyð íbúanna eykst með degi hverjum um helmingur þjóðarinnar er við

og það virðist hreinlega markmið stríðandi fylkinga að halda hjálparsamtökum fjarri svona er umhorfs í hafnarborginni eftir nærri fjögurra ára stríð í landinu sem hefur beinst að borginni síðustu vikur kannski vegna þess að um hana fara nærri áttatíu prósent allra skipaflutninga til landsins og hún er nánast eina tenging hjálparsamtaka við íbúa Jemens en þau komust þangað í fyrsta

sinn í gær eftir

höfnin gegnir lykilhlutverki og á meðan hún hefur verið lokuð hefur verð á nauðsynjavörum rokið upp og margir sem geta ekki gefið börnum sínum að borða

stjórnarliða sem Sádar styðja hafa nokkuð lengi reynt að ná borginni á sitt vald en drógu sig í hlé í gær líklega vegna þrýstings frá Bandaríkjamönnum og Bretum sem styðja en hafa dregið í land vegna morðsins á blaðamanninum

Poulsen framkvæmdastýra hjá matvælaáætlun Sameinuðu þjóðanna var hér landi í vikunni og segir þetta einn alvarlegasta vanda sem samtökin hafi tekist á við þetta er alls ekki bara bundið við Jemen níundi hver

átta hundruð tuttugu og ein milljón sveltur og rúmlega helmingur þeirra býr í löndum þar sem átök hafa geisað síðustu ár þeirra býr í löndum þar sem átök hafa geisað síðustu ár

sínum hvíta húsið hefur nú

aðgang að hvíta húsinu tímabundið en fyrr í vikunni eins og frægt er orðið sauð upp úr á milli Acosta og Donalds Trumps Bandaríkjaforseta á blaðamannafundi í síðustu viku með fyrrgreindum afleiðingum degi íslenskrar tungu var fagnað með hátíðardagskrá á Höfn í

á vefnum og hornfirskir krakkar eru strax farnir að leggja inn málfræðingur hlaut verðlaun Jónasar Hallgrímssonar fjöldi fólks

í Nýheimum á Hornafirði í dag til að fagna deginum á afmæli Jónasar Hallgrímssonar verðlaun kennd við skáldið hlaut Eiríkur Rögnvaldsson prófessor í íslenski málfræði fyrir

að verja íslenskuna með víðsýni og greina mun á eðlilegri og óeðlilegri þróun hennar ekkert er jafn mikilvægt og samtal við fullorðið fólk til að byggja upp auðugt málkerfi og styrka málkennd barna og þess vegna er stytting vinnutímans eitt af því mikilvægasta sem við gætum gert til að styrkja íslenskuna að því tilskyldu að foreldrar auknum frítíma ekki í sínum eigin

samveru og samtals við börnin sín verkefnið skáld í skóla fékk viðurkenningu og mennta og menningarmálaráðherra sagði frá nýju átaki sem nefnist áfram íslenskan þá var opnaður þar sem Íslendingar geta nú skemmt sér á síðkvöldum almenningur getur sent inn nýyrði á vefnum farið inn á síðuna punktur is og skráð inn sjálft nýyrði og það getur líka

orðum já það eru komnir inn nokkrir tugir orða sem flytur heim til Íslands frá útlöndum eftir að hafa verið langdvölum jafnvel alla ævi erlendis já og krakkarnir á Hornafirði eru strax farnir að smíða ný orð ég

bæði í tækni og á öllum sviðum og með þeim koma ný orð og við þurfum að geta talað um þetta á íslensku og það er mikilvægt að reyna að fá nýju íslensku orðin inn sem fyrst í staðinn fyrir like

lærir ný íslensk orð í hverri viku og komst nýlega að því að orðið

væri ekki til í málinu í tilefni dagsins birti hún fyrsta bréfið sem hún skrifaði Guðna á íslensku bréfið skrifaði tuttugasta og sjötta september árið nítján hundruð níutíu og níu þá tuttugu og þriggja ára Guðni var þá á Íslandi en hún var að vinna á Íslandi kæri vinur Guðni að mínu áliti þau eru gott íslenzka mín og þetta er íslenzka skrifað með

nema vaninn gefur listina eigi að síður ég hef miklar mætur

mætur á enskri tungu berðu fjölskylda þín kveðju mína virðingarfyllst og með ást við skriftirnar studdist

við gamla bók með íslenskum og enskum orðatiltækjum ég held þetta var sú einasta bók sem ég fann til að hjálpa mér að læra íslensku svo ég var líka búin að kaupa geisladisk fyrir

en það var algengt frasar í alls konar tungumálum eins og hvar er

og hvar er ströndina kannski frasar sem maður notar ekki endilega á íslensku í hennar huga er dagur íslenskrar tungu einstakur en hvers vegna birti hún bréfið í dag mér fannst þetta passa í tilefni dagsins og líka til að hvetja fólk

ekki með íslenska sem móðurmál að segja að það er í lagi og það er hægt að tala málið samt að reyna ég er oft spurð þetta spurningar í þátíð var þetta erfitt eins og ég sé búin að læra tungumálið og vaknaði einn góðan veðurdag og

bara búin en að sjálfsögðu á hverjum degi er ég að læra orð eins og ég vissi ekki fyrir nokkrum vikum síðan að ég var alltaf að nota

þetta er kannski gjöf mín til þjóðarinnar þetta orð Evrópusambandið gæti beitt Ítali fyrir neita að endurskoða fjárlagafrumvarp sitt fyrir næsta ár frumvarpið sem e s b hafnaði gerir ráð fyrir auknum opinberum útgjöldum og

skattalækkunum það leiðir óhjákvæmilega til aukins halla á rekstri ríkissjóðs markmið e s b er að skuldir ríkja nemi að hámarki sextíu prósentum af vergri landsframleiðslu skuldir ítalska ríkissjóðsins eru langt

þeim mörkum eða um hundrað og þrjátíu prósent að landsframleiðslu

Íslendingar eru með lögheimili á Spáni og þeim hefur fjölgað um tíu prósent frá því í fyrra fólk sækir í sól aukinn kaupmátt og ókeypis heilbrigðisþjónustu

Íslendingar hafa skráð lögheimili sitt á Spáni og þeim hefur fjölgað um tíu prósent frá því á síðast ári þá hefur fjölgað mjög í hópi lífeyrisþega sem eru skráðir þar til heimilis yfir fimmtíu hafa bæst í hópinn á þessu ári ég var eiginlega bara að brenna upp á Íslandi ég sá enga

ekki gerast á meðan ég lifði birna bókaði tíu daga ferð en fór svo ekkert heim aftur nú er hún búin að kaupa sér íbúð sú kostaði tæpar níu milljónir í lúxus Sigrún er öryrki og maðurinn hennar er ellilífeyrisþegi fyrir þremur árum

fóru þau í sólarlandaferð sem endaði með því að þau seldu húsið heima og keyptu á la Zenia hér eru flestir Íslendingarnir og

þetta líka spurning um tungumál

geta hitt annað fólk

það er erfitt að nálgast tölur um hversu margir Íslendingar búa á Spáni allt árið eða hluta árs tölur um lögheimili gefa ákveðnar vísbendingar en eru

þó hugsanlega bara toppurinn á ísjakanum svo virðist sem margir velti þessum kosti fyrir sér fréttastofa hitti fólk á förnum vegi bróðir minn er að flytja til Portúgal og sennilega tvær systur mínar líka

það er ekki hægt að lifa hérna þegar maður kominn á eftirlaun ég þekki nú ekki marga en ég þekki suma kjörin hjá öldruðum hérna heima eru náttúrulega þannig að maður veltir því alvarlega fyrir sér að fara þarna út millilandaflug um Akureyri stóreykst á næsta ári sala er hafin á ferðum frá Rotterdam á vegum hollensku ferðaskrifstofunnar

fyrsta ferðin verður í lok maí og flogið verður einu sinni í viku fram í september samtals með rúmlega tvö þúsund manns þá verður haldið áfram í desember og fram í mars sala á ferðum hófst í gær og viðræður standa yfir við fyrirtæki á Norðurlandi um samstarf

Travel hafa áform um að fljúga reglubundið til Akureyrar næstu þrjú árin

í kvöld og nótt gengur á með suðaustan hvassviðri eða stormi og rigningu víðast hvar á landinu og þó heldur dragi úr vindi er útlitið svipað við skulum sjá það helsta

Aron Einar Gunnarsson segist ánægður með frammistöðu nýju manna í landsliðinu á móti Belgíu í gær hann var þó ósáttur með tapið

heimsmeistari í skák stal senunni á blaðamannafundi í London í dag vegna ólöglegs varasalva

er í óvissu andstæðingar hennar í breska Íhaldsflokknum safna liði en ekki er vitað hvort þeim tekst að fá hana setta af byggja þarf hátt í fjögur þúsund íbúðir í Reykjavík á næstu árum til að anna eftirspurn

tvö þúsund eru á teikniborðinu á þessu ári og næsta stríðandi fylkingar í Jemen halda hjálparsamtökum fjarri fólki sem býr við alvarlegasta vanda sem samtökin hafa tekist á við hungruðum fjölgar í heiminum í fyrsta sinn í áratug fjöldi lífeyrisþega hefur flutt lögheimili sitt til Spánar á síðustu þar af um fimmtíu á þessu ári lífeyririnn endist betur í sólinni

kæri vinur Guðni eru upphafsorð fyrsta bréfsins sem Eliza Reid forsetafrú skrifaði Guðna sínum á íslensku fyrir nítján árum og hún birti í dag á degi íslenskrar tungu þá var opnaður

orðin

punktur is þessu er lokið veriði sæl og njótið helgarinnar